Un umificaol echa umedá al airi del ambienti por mé del esparramaeru utomáticu d'augua, estu premiti que'l airi'l ambienti no se quei secu. Una horma faci i cenzilla de precural un ambienti adequau en angunus sítius mu secus.